Sɛ me nyɛnko bi ennya da pa a, adze a mebɛyɛ ama no ma n'enyiwa agye nye dɛ, mebebisa no dza osii na m'ahyɛ no nkuran na ma ama ͻatse ase dɛ biribiara osi no wͻ siantsir. ͻno ekyir no, mowͻ sene fɛfɛɛfɛ bi a ͻyɛ enyika ara yie na ͻyɛ serew papaapa. Mebeyi ma emi na ͻno nyinara yɛahwɛ, ͻno ekyir no, mowͻ serew tadwe na toli dɛdɛɛdɛw bi a mebɛka akyerɛ no ma ͻaserew. ͻno bɛma n'enyi agye.